Шона барои тартиб додани мӯй лозим аст. Он мӯйро ҷудо мекунад гиреҳҳоро мекушояд ва шакли зебо медиҳад. Шона инчунин ба пӯст масҳ мерасонад гардишро беҳтар мекунад ,ва афзоиши мӯйро метезонад. Бо шона задан мӯй тоза ва ороста менамояд. Ва аз ҳамроҳ шудани чирк ва равған пешгирӣ мешавад.